<hesitation> ko ña iniso jnu nale ku-ini ñayivi, xi ña <hesitation> ña kujnuni-iniso jnu nale kavi-inii, nale <hesitation> i-ituui ve'ei, ko <hesitation> ña <hesitation> ña iniso jnu nale kuui, jnu kuu va'ai a ku'ui a <hesitation> ña iniso.